لأ عادي أي حد يقدر يتعلم و يفضل يتعلم حجات جديده لحد أما يموت سواء تعلم اكاديمي أو غيره ، بس في ناس بتشوف أن التعليم ليه فتره معينه وينتهي و البني آدم يفضل يتعلم من الحياة أو يتدرب على حجات تفيده احسن ، وأنا دلوكيتي بشوف نفس وجهت النظر بصراحه